Masin ñoƴoowo kaa kalteŋaaji ɗiɗi. Arandeeji ɗi koyɗe maaɗa e junnngo maada njirtita faa hawrita e meselal ngal. Joonin goɗɗi ɗii ndi junngo tan ana heƴa. <hesitation> Conndi ana woodi. Ndiinɗon conndi tawetee woni ko ɓe moƴƴinirta, ɓe duppa. <hesitation> Ɗun nii woni tawetee woni hen anndal an kaa.